بیلجیمُک ثقافت چُھ امکہٕ تٲریخہٕ سۭتۍ متٲثر تہٕ اتھ منٛز چِھ واریاہ پہلو شٲمل، یتھ کٔنۍ زبان، کھیٛن، فن تہٕ تہوار: